niin jos puhuttaisiin vielä tuosta tervanpoltosta
niin
kuinkas niitä tervaksia tehtiin oikein
se oli nyt tässä Hämeessä sillä lailla ne on - muualla Suomessa niin kuorineet mäntyjä tervoittumaan oikein vanhaan aikaan niin kaatoivat sitten kun ne kuori ensin sen elävänä ja se tervoittui se pinta mutta nyt mitä minun muistinikääni tulee niin niitä männyn kantoja niitä oli maassa paljon ja niitä nostettiin ylös kaivettiin lapiolla eli kuokalla maata pois ja sitten tellättiin semmoinen suuri kanki toinen alle poikittain ja sillä paineltiin niitä ylös ja sitten oli semmoiset kiilat ja puiset nuijat rautainen terä ja puinen pää oli kiilassa sillä rikottiin sitten kutsuttiin tervaskiilaksi ja ja oli puusta tehty nuija sitten semmoinen lyötiin päälle ne rikottiin kanto sitten moneen osaan sen mukaan -- kuinka se tarvitsi ja sitten pistettiin kasaan ja talvella useinkin ne ajettiin sitten kotiin reellä tai tervahaudalle niin ja sitten niitä ruvettiin rikkomaan ainakin noin keväisin niin pienennettiin sitten kirveellä semmoiseksi että ne kelpasi tervahautaan oikein laviksi ja tervaksen piti sitten sanoneenkin että särje minua niin kuin särjenluuta niin kyllä minä sitten vaivasi maksan se tarkoitti että pieneksi rikkoo sitten että ei suurina kappaleina niitä sääli ollenkaan ja pieniksihän niitä koetettiinkin rikkoa sitten ainakin semmoinen mikä oli kovin tervaista niin rikottiin pieneksi ja sitten ne tellättiin kahteen kasaan ne juuri puhtaat mihin ei yhtään lahoa jäänyt ne veisteltiin kyllä aina siinä sitten rikkoessa kaikki laho pois se laho oli semmoista se otti tervaa sitten sisäänsä paljon sitä ei annettu mennä mutta sittenkin vielä niin puhtaat palat pantiin eri kasaan tervahaudalla heitettiin kun rikottiin ja niistä tehtiin sitten napavarvi ensin ensin niin se tuohettiin se pohja ja nyt viimeistä aikaa sitten jo kun ei tuoheuslupaa ollut niin ne käytti tuota pahvia paperia siellä alla tervahautojen alla ja sitten tehtiin ensin semmoinen napavarvi niin kuin pikkuinen kakku sinne ja napakanki - pantiin kohta pystyyn sinne pohjalle pantiin ensin kolme semmoista puulaikkaa ja sitten lattalainen kivi semmoinen mikä oli alta sileä ja päältä pyöreä niin tellättiin sinne ja sitten kun se sitä pikkuista napavarvia tehtiin sinne kun se rupesi umpeen menemään siellä oli ensin lavit neljä tai viisi lapia oikoista lapia suojana että ei se läpi mennyt tukkoon ja sitten kun se nousi vähän ylemmäksi se napavarvin teko niin sitten tehtiin männystä semmoinen kanki sitten että se ulottui sitten paljon - puolelle sitten tervahaudan vaikka se oli isompikin ja sitten lykättiin se kanki siihen kiveen asti ja se kutsuttiin napakangeksi sitten ja sitä sitten seurattiin aina - polttoajallakin jos se kallistui niin sitten toinen puoli hautaa jäi palamatta mutta ja sitten taas pantiin niin sitä puolta hautaan tai minä puhunkin nyt ensin kun se ladottiin sitten tehtiin toinen varvi taas hyvistä tervaksista ja sitten pantiin semmoista kaikenlaista puuta osaksi jo honkaakin siihen viimeiseen varviin kutsuttiin ne kielipuiksi sitten että mistä se sytytettiin se sitten ja sitten kun se saatiin se kolmas varvi valmiiksi niin sitten sitä otettiin nuija käteen ja ruvettiin nuijimaan silittämään sitten mitä oli tuommoista epäsäännöllistä sen ylhäällä ja sitten pantiin hienoja hakoja ensin siihen päälle pikkuisen että että se suojasi että ei märät tuorot mennyt sitten siihen lapien kärkiin ja suosta otettiin sitä rahkasammalta semmoisia tuoroja ne tuotiin ja siitä tehtiin semmoinen katto sitten ja paitsi syrjä jätettiin noin niin kuin kymmenen senttiä ehkä hiukan enempikin niin ympäri että ei pantu sitä kattoa siihen ollenkaan ja sitten kun siinä oli sillä viisin tervahauta valmis niin sitten koottiin niitä riskoja mitä siihen tukin viereen oli kokoontunut - tervaisia riskoja oli semmoinen - kolmiosainen välppä sitten millä hiiliäkin mitattiin niin sillä vietiin sitten sitä kuivaa purua ympäri tervahaudan siihen sitten - mikä osa jäi katotta ja sitten kun tarkastettiin tuuli nuukaan sitten mistä päin tuuli oli ja alta tuulen ruvettiin sitten ensinnä virittämään tervahautaa eikä pidetty ympäri kiirettäkään sitten että se - alapuoli tuppasi aina lyömään näkää tai sitä kaasua sinne että ei se tahtonut siellä alla tuulen palaa yhtä tasan kuin päällä tuulen ja sitten kun se saatiin ympäri virkoamaan niin sitten laskettiin ne tuorot joka kohtaan aina siihen kohtaan ensinnä mikä - riittävästi sitten jo tuli hiilelle ja ylt ympäri tuorot siihen ja sitten se annettiin vähän aika olla siinä sitten - melkein niin että ei avattu mitään muuta kuin kepillä pistettiin semmoisia henkiläpiä mistä sauhu pääsi ulos että se vähän tervakset hiestyi sitten että piti tervan ulos tulla ja sitten kun se rupesi vähän aika sillä viisin höyrytettiin niin sitten ruvettiin siihen jalalle ottamaan joku tuoro sieltä ja täältä pois tai ei vaikka ei sitä tykkänään poiskaan otettu niin ainakin sitä raotettiin sen verran että sinne pääsi tuulen henki ja ilma menemään että se rupesi uudestaan syttymään ja sitten sitä seurattiin niin tarkkaan se oli vähän täytyi olla niin kuin mestari tervanpolttaja että se meni se valkea siinä päällä sitten katon alla että ei se mennyt - alaspäin hautaan ensimmäiseksi ja sitten vasta kun se rupesi napakangelle asti päälleen kun - pääsemään kun koetettiin aina mistä on hiilillä niin sitten sitä ruvettiin siitä alhaalta syrjistä avaamaan - annettiin olla oikein olla noin auki että se punainen - hiilistö ja osaksi - sieltä joskus sitten se näkä paloi niin sieltä tuli semmoinen liekinleimahduskin sitten kun se oli tervasta se näkä - eli kaasu mitä sieltä tuli ja sillä viisin sitä sitten aina muutettiin pantiin kiinni toinen paikka ja toisesta paikasta aukaistiin mistä rupesi noin kovaa jäämään ja useinkin alle tuulen tuppasi jäämään sinne päälle sitten semmoista kutsuttiin sarveksi sitten semmoista palamatonta ja sitten täytyi hauta muualta panna tykkänään kiinni ja tehdä siihen noita kepillä pistinläpiä paljon ja syrjään sitten samalla kohtaa niin avattiin tuoro noin että se se pääsi - siitä henkääntymään että saatiin se tuulen -- tuulen alapuoli sitten ja kulumaan että ei se saanut kulua toiselta puolelta yksin ja sitten kun se rupesi jo loppupuoliin käymään niin sitten se paloi säännöllisesti ja mutta niitä oli tervahautoja kahdenlaisia toisia oli semmoisia kun oli kuoppa alla mihin terva meni ja siinä tuli hyvä terva sitten tykkänään kun se kuuma terva meni se niin raa'an tervan sekaan mutta sitten oli semmoisia tervahautoja kun oli semmoinen suuri kaukalo mihin terva meni ja siinä kaukalon päässä oli tappi ja sieltä tuli ensin semmoista raakaa kankeaa että ei tahtonut oikein tapinlävestä ulos tulla mutta loppupuolella se oli niin kuumaa että se syöksi tulla sieltä sitten juuri niin kuin vesi vain tapista ulos ja sitten oli suuret tiinut mihin sitä kaadettiin ämpäristä aina mutta se ne kuoppahaudan terva oli sitten parempaa kun se hautui siellä kaikki ei sitä tarvinnut mitään ja sitten sinne jäi semmoista vettä - ainakin usein kuoppahaudan pohjalle kutsuttiin aluvedeksi kun siihen aikaan käytettiin noita koipiaisia tehtiin karvaisesta nahasta semmoiset jalkuimet ja kutsuttiin koipiaiseksi ja niitä tehtiin niin isoja että pantiin olkia sinne sisään sitten talvella kun oli pakkanenkin ja ulos ne heitettiin yöksikin sitten mutta sillä -- tervan pohjavedellä liotettiin ne ensimmäiseksi sitten juuri ne nahat semmoiseksi ne jos oli valkoistakin sitten siinä nahassa no -- useinkin elukan käpälästä se tehtiin se muuttui semmoiseksi keltaiseksi siitä sitten ja se oli kovasti hyvä jalkuin ei sen ollut surua kastumisesta eikä pakkasesta ja hyvä kävellä kovasti kun tukkejakin kaadettiin niin siellä sai pitkin puunrunkoa mennä vain niin kuin paljain jaloin sitten kun oli ne koipiaiset jalassa ja siinä se - tervanpolton meininki sitten oli nyt läpi menneenä
niin niitä oli kai semmoisia puita kanssa jossa oli vähän rosoa semmoista tervanrosoa
niin niin kuin niin kuin nytkin on niin kutsutaan kaveeksi mutta rotoa se on oikeastaan metsänhoidollisesti ne otettiin kaikki tervahautaan mutta siitä tuli eri terva semmoinen hieno päälle se ei yhdistynyt kantotervaan ollenkaan se kutsuttiin hilvetervaksi sitten niistä tuli se niin hieno semmoinen oikein kun päällivettäkin tuli niin se tuppasi päälliveden päällekin jo jäämään se hilveterva sitten mitä niistä rotoista tuli mutta eihän niitä paljon siihen aikaan kun ei siihen aikaan vielä kun minäkin pikkupoika olin kaadettu metsiä kovimmin paljon ne oli metsät hylkynä vain eikä niitä paljoakaan otettu kyllä se otettiin tervahautaan niin se roto - justiin ja hyvää se olikin
niin nehän pantiin sitten semmoisiin astioihin
niin niitä ostettiin tyhjiä silakka-astioita sitten pitkin haettiin toiset oli nelikon astioita ja toiset puoli ja niihin se pantiin sitten kotona tehtiin pää sitten ja sitten se riivattiin höylällä otettiin männystä semmoista paksua pulloa ja se höylättiin sitten semmoiseksi hienoksi ja sitten - kiilan ja vasaran kanssa hakattiin se sinne sitten - sen pään rakoon siihen - jätettiin semmoinen uru minkä se sopi että se piti täysin tervan sitten kotona pantiin tuommoinen puolentoista tuuman - vahvuisesta laudasta se oli laki ei saanut olla paksumpaa se pää sitten ja sitten se riivattiin niin se - ympäri syrjät ja sitten siihen kylkeen sahattiin semmoinen niin kuin suullinen että se oli noin niin kuin ehkä viisi senttiä viisi senttiä kanttiin vissiinkin sahalla sahattiin ensin ja sitten se otettiin irti se suullinen ja sitten kun se pantiin se suullinen - se pidettiin aina sitten päällipuolella kuljettaessa ja kaikissa mutta sentäänkin niin siihen painettiin risa sitten väliin tiivisteeksi sen suullisen silloin kun sitä painettiin siihen nelikkoon tai puolikkoon kiinni se
no pantiinkos sinne samaan pyttyyn sitten se aluvesi kanssa
ei pantu se räkättiin tuolla Helsingissä siellä oli oikein se räkihuone siinä meren rannassa ja se oli räkäri itsestään sille täytyi maksaa ja sillä oli semmoinen rautainen keppi ja se latkutti siitä - otettiin joka astian auki ja se hakkasi sitä keppiään sitten päiteen sinne ja se aluvesi oli semmoista se nousi jos siellä tippakin oli niin se tuli sen kepin mukana ylös ja - että sen tiesi sitten niin koska terva oli puhdasta se räkäri mutta kyllä ne - oppi sitten jo vihdoin viimein keittämään siitä aluvedestä ja tervaa siitä tulikin sitten niin hieno terva mutta ei se kuulemma tervaa vastannut keitettiin padassa vain sitä aluvettä niin kauan että se muuttui mustaksi ja sitten se oli niin hieno terva että jotkut tykkäsi siitä kovasti päällivesi se kurnattiin ja pantiin kohta maahan mitä päällisvesi oli tuohiliutilla viimeiseksi semmoisella niin niin kuin joku kuupantapainen niin niin nuukaan kun pikkuisenkin se päällivesi saatiin niin se otettiin pois ja kaadettiin maahan muu aluvesi otettiin ainakin korjuun ja se oli kovasti väkevää ja voimakasta
sitähän vietiin Helsinkiin sitä tervaa
niin vietiin Helsinkiin niin ja ostivat joku tuossa mennessäkin sitä jo nelikoittain mutta siellä merimiehet osti Helsingissä sitä tervaa sitten siinä kohta siinä räkärin kohdalla siihen tuli ostajia siellähän minäkin menetin kerran terveyteni kun tuli semmoinen ruotsalainen - sieltä Sandvikin rannasta ja osti se kysyi puhui räkärin kanssa ruotsia ja sitten räkäri kysyi - minulta sitten että mitä minä tervasta tahdon minä sanoin sen hintamääräni sitten ja mutta ei kukaan puhunutkaan minulle suomeksi mitään siitä ja sitten se mies lähti pois ja niikkasi minua lähtemään ja en minä lähtenytkään no räkäri sanoi minua no ettekös te viekään ei se mitään luvannutkaan vielä hintaa ja juu se lupaili sen mitä te pyysittekin mutta olkaa tarkkana nyt sinne on pitkä matka että osaatte takaisin tulla ja sitten se oli semmoinen vähäinen merimies kun se laskettiin se terva laivaan se otti puolikon niin nätisti sitten sen kahden nelikon astian hyppysineen ja nosti minun retelini rehdon ylitse ja minä olin ja samalla mielellä että minäkin nostan sen ja nostin mutta laskinkin liian kovaa rintani päälle ja sitten en minä voinut kotiin tullessa muuta kuin istuin aisalla vain tuossa hevosen perseen takana en ole voinut rattailla istua kun ne oli semmoiset että ei niissä ollut linjaalia niissä rattaissa millä tervakuormia vietiin ja sille räkärille täytyi niin sitten maksaa niin se ja aina usein se räkipalkka ja kyllä siitä tuli pienet palkat siitä tervatyöstäkin mutta täytyi tehdä kun ei silloin ollut mitään muutakaan tienestiä eikä rahansaantia vaikka eihän silloin rahaa paljon tarvinnut kun oli pari markkaa niin sillä voi jo mennä vaikka kauppaan mutta - että sitten kun ei sitä mistään tullut niin ei sitä ollut yhtikäs ja se -- tervanlaitto se oli sitten sentään kun se oli jokaisella silloin enimmäkseen vapaata valtion metsässä kyllä täytyi vähän maksaa niistä tervaksista mutta ei senaikaiset forsmestaritkaan ei ne ollut niin nuukia ne antoi sitä tervasta vain semmoisella niin kuin summakaupalla sitten että sillä sai halvalla paljon
meillä oli viime talvena myös puhetta kaskenpoltosta mutta jos puhuttaisiin vähän tarkemmin siitäkin
niin minähän lähetin sinne jo niillä neitosilla niin kaskisahratkin mutta että - puhutaan vain mallisahrat semmoiset kaskisahrat oli
niin mihinkäs aikaan sitä nyt ruvettiin sitä alustamaan sitä työtä
sitä alustettiin näin - useinkin niin ennen juhannusta että oli - puu jo lehdessään niin kaadettiin kaskea siellä oli no vesurin kanssa edellä useinkin naisia ja tai siinä niin että pikkupoikia että - vesasi kaikki pienen kasvullisuuden alta pois ja - sitten kirveillä hakattiin ei ollut silloin sahoja oli - noin suuria koivuja ja hyvää ne täytyi kirveellä -- hakata että välistä kun oli suuria koivuja tuli suuri kasa lastuja siihen viereen kun aina täytyi lisätä lastujen pituutta ylöspäin että pääsi edes puoliväliin tai vähän ohitsekin ja ne kaarrettiin sinne maahan ja sitten ne sai olla sinällään siinä muuten paitsi niistä otettiin syksyllä useinkin sitten polttopuuta rankoja - sanottiin mennään kaskesta rankoja hakkaamaan ja joku ostikin kaskesta oikein rankoja siinä meidän kulmallakin tähän kirkonkyläänkin toivat niistä kaskista aina ostivat ne sai halvalla sitä ja sitten se sai seuraavaan keväiseen olla paikallaan siinä kaadettuna ja sitten sinne tellättiin karsijat kirvesmiehet kun karsi ne oksat kaikki irti ei kaikkia ei alapuolelta koetettukaan karsia paitsi päällipuolelta että se meni tasaisesti ja matalaan ja sitten se sai olla siinä taas tuonne juhanin aikaan sinällään että ei sen mitään tehty ja sitten kun rupesi hyviä poutia tulemaan niin useamminkin niin jälkeen juhanin vasta poltettiin niin sitten tehtiin kulotie kuokan ja lapion kanssa ensin omissa miehissä ja sinne mentiin hakemaan naapurin miehiä apuun kun polttamaan ruvettiin tai se kuului silloin jo sääntöönkin että hakemaan naapuritaloista miehiä ja sitten kun oli hyvä pouta oikein ja kuivaa se kaski niin se paloi hyväksi ei siinä mitään jäänyt sitten palamattomia paikkoja mutta toisinaan kun oli huono vuosi niin tuppasi jäämään pikkuisen semmoisia paikkoja että puhuttiin sitten sanottiin että siihen täytyy sitten rovio tehdä mikä paikka jää palamatta että semmoinen kaski kun paloi tykkänään niin joka paikasta mustaksi niin ei siihen muuta kuin ajettiin niitä puita suuret määrät kasaan ja tehtiin niistä talveksikin sentään semmoisia säästejä oikein suuria teloja pantiin yksi tela ensin alle maahan semmoinen suuri ja sitten tehtiin neljä seivästä pantiin ne semmoiselle sianjalalle eli toinen toiselle puolelle maahan pystyyn ja toinen toiselle puolelle ja päältä leveä että sinne oli hyvä ajaa teloja ja se ajettiin sitten parissa miehessä oikein korkeaksi että siinä oli monta kuormaa teloja mutta eihän niitä tarvittukaan kaikkia kun kaskia oli paljon sitten niitä väännettiin rovioon vain ja roviot viritettiin ja annettiin puun palaa että se jähinä kuului kuinka kauas ja se täytyi puhtaaksi sitten saada sentään ennen kuin siihen kylvämään ruvettiin puista sitten kun oli roviot ensin poltettu niin sitten kutsuttiin nupuloitsemiseksi mentiin taas sitten ne mitä jäi niistä päistä palamatta niin tai jos oli niin suuria että ei voinut palaa sen rovion ajalla ne - pantiin uudestaan sitten taas rovioihin tehtiin ja sitten useinkin niin se annettiin olla silläkin viisin että ei sitä kynnetty sitten ollenkaan ennen kuin sitten kun kylvettiin mutta hyvin usein kynnettiinkin kutsuttiin kesimiseksi se kun sitten kun se oli juuri saatu kuntoon ja poltettu tuhkat vielä ei se ollut maan päältä sateet liottanut pois eikä mitään niin kaskisahroilla kynnettiin se -- sekaisin ilman se oli semmoinen kasken kesiminen sitten ja se olikin hyvä sitten oli pehmeä siementä panna kun ristiin sitten taas kynnettiin syksyllä kun oli siemen niin sitten se oli helppo kovasti saada sitten siemen siihen mutta että iso työhän se oli ja hevoset täytyi olla niin tottuneita ja miehet tottuneita että kun kiviä ja kantoja oli tämän tästä niin siinä täytyi pärjätä sitten vain että muuten ei työ tullut hyvää jos ei sitä molemmat ollut yksimielisiä hevonen ja mies että aina seisoi sitten kun semmoinen paikka tuli eteen että ei sahroja kappaleiksi vetänyt
mitäs viljaa siinä pidettiin siinä kaskessa
enimmäkseen ruista siinä pidettiin mutta joka lajia viljaa kaski kasvoi ja hyvää ruiskin oli semmoista että kun puhuttiin niin sanottiin että on kaskiruista se oli painavaa ja vahvaa se kaskiruis no siinä kasvoi ohraakin ja kauraa ja nauriit erinomaisia kun niitä käytettiin silloin paljon niin nauris kasvoi kaskessa kovasti hyvin että ja tuli sitten halpa siemennys nauriista kun se silloin ostettiin naurissiemeniä vain noin lusikkakaupalla ruokalusikallinen oli kymmenen penniä - hyviä naurissiemeniä ja sillä kylvi ison alan sitten sitten pantiin kun niitä kylvettiin nauriita niin pantiin kappa hiekkaa ja lusikallinen naurissiemeniä että sen osasi sillä sitten harvaksi kylvää ei tahtonut muuten niitä siemeniä osata niin vähän tellätä tuppasi liian tiuhaan tulemaan mutta kun oli kappa hiekkaa ja lusikallinen naurissiementä se kylvettiin sitten vain siihen niin se joksikin menestyi se kylvö aika hyvin harvaa ja nauris kasvaa sitä isompaa sitten kun se on - noin harvaa että ei se ole liian tiuhaa ja nauristakin oli usein niin isoja aloja että ei -- aikaiset työvoimat riittänyt niitä harventamaankaan oikein ruis kasvoi ja niin erinomaisen hyvää ja sitten kaurakin oikein kaikki parasta melkein mitä siihen aikaan nuo metsäkulman pellot kasvoikaan niin kasket kasvoi paremman viljan joka laji ja useinkin joskus mutta se oli nyt ei se ollut järjestään tapana niin kynnettiin se syksyllä uudestaan se kaski sitten kun oli rukiit korjattu ja sitten kylvettiin keväällä hernettä ja se oli sitten taas hernemaaksi erinomainen että siinä kasvoi niin palkoista hernettä ei se tullut liikaa varrekasta eikä mitään ja palkoja oli paljon ja se oli sitten niin kuin hyvä kun ilmainen pelto ei siihen pantu mitään sontaa herneelle muuta kuin se kun se oli syksyllä kynnetty ja keväällä taas sitten kun herneet pantiin no se kasvoi sinällään niin hyvän herneen oikein toisen
siihen tehtiin aita ympärille myös
juu se tehtiin niistä teloista aita ympärille niillä koivuisilla vitsaksilla vain ja teloja otettiin siitä pienempiä ensin tehtiin seipääksi ja pienempiä haettiin nosteltiin aita tehtiinkin juuri kaikki ensimmäiseksi ennen kuin rovioitakaan ruvettiin polttamaan että siinä saatiin valita se aita-aine sitten aina ja sitten vasta kun oli aita ympärillä niin sitten vasta ruvettiin rovioitsemaan sitä ja itse oltiin niin -- niin kuin nyt - tuossa on kun pidellään noita mustia palaneita puita ja hiilisiä ja mutta ei silloin ollut mitään -- hyviä vaatteita yllä rohtimiset housut oli tavallisesti vain ja rohtiminen paita no se sai olla sitten musta ja mikä vain että ja se mustui ainakin niin ei se
niin mitenkäs se aita nyt tehtiin kertoisittekos tarkkaan sen
niin aina kaksi seivästä rinnaisin ja vajaa kaksi metriä väliä ei kahta metriä se oli jo liian pitkä seiväsparin väli ja sitten pantiin - toiset teki sillä lailla että teki valmiiksi kohta sen aidan mutta aina - vitsa ja sitten se tela pantiin siihen vitsan päälle ja mentiin alivitsa sitten mentiin samalla viisin toinen - että - tehtiin aina vitsa sen rivun alle - seiväspari seiväsparilta ja sitten kolmas samaten päällivitsa kun se täytyi kolmen vitsan aitaa tehdä mutta niitä luonnollisesti sitten me opittiin silläkin viisin jo että tehtiin se kohta valmiiksi siinä yhtä aikaa että ei tehty alivitsaa edellä sen paremmin kuin päällivitsaakaan alivitsa kyllä kulki etupäässä mutta on se oli sitten vahvempi ja varmempi aita kyllä kun se tehtiin sillä viisin ja se tuli niin kuin vähemmistä puistakin sitten kun se tehtiin yhtä aikaa se aita niistä teloista kun ne seipäät tehtiin niin rautakangella lyötiin läpi aina noin vajaan -- kahdensadan kahdeksankymmenen - sentinkin - välimatkalle ne seiväsparit lyötiin ja sitten seiväs siihen kaksi toinen toiselle puolelle toinen ja sitten riu'ut sinne väliin tai ne - telat niin mitä otettiin ja samalla viisinhän ne tehtiin sitten kaikki muutkin aidat aidaksista ei silloin piikkilankoja ollut paljaita kuusia silloin halkaistiin vain aidoiksi ja riukuja tehtiin
minkäslaiset ne kaskisahrat olivat
ne oli semmoiset -- rautaiset kynnet tehty alipäässä oli terästä sitten vielä vähän että se että ei se mennyt myttyyn kivi ja ylipää oli - taivutettu semmoiseksi vääräksi sitten että ne tuli vihdoin viimein näin yhteen ja sitten semmoinen puu oli kaskisahran perä mihin kiinnitettiin siinä perässä oli jo sitten jo kaksi tämmöistä haaraa näin ja ne kynnet tuli sitten tämän haaran eteen mutta se oli sitten se kynti tuon verran mitä se nyt olisi ollut kymmenen senttiä tai sillä lailla ohitse sen puun että se otti maahan kiinni ja taisi vähän rohkeamminkin olla kuin kymmenen senttiä ja ja se puu oli ensin kaksihaarainen mutta sitten ne kynnet ulottui vähän ohitse noin että se meni maahan kiinni ja vahva koivusta tehty perä sitten kaskisahran perä ja sitten oli semmoiset sahrat kun oli kuusesta tehtiin useinkin halkaistiin kuusi ja veistettiin se ja sitten siinä oli kaksi lautaa tällä viisin näin ja sitten kaskisahran perä pantiin ei kun tällä viisin näin ja sitten siitä oli vitsat sitten meni siitä niistä haaroista ylös taas sinne aisoihin mitkä oli sitten piti sen perän aina siinä samassa mitassa ja kiila pantiin sitten - juu se oli - näin päin niin että tämä oli etupuoli ja sitten kiila tänne näin sen kiilan taa tai perän takana niin että se jos tahdottiin jyrkkään pystyyn ne perät noin että se mutta sitten jos hän oli hyvää maata niin sai olla vähän noin viistommassakin että mutta jos oli kovin paha maa niin se täytyi olla miltei suoraan ylhäältä alaspäin ja sillä vitsoilla ja sillä kiilalla entrattiin sitä aina sitten kun se oli tällä viisin näin se perä siinä niiden tehtyjen puiden raossa ja sitten oli aisat niin pitkät että ne ulottui hevosen etulapojen kohdalle valjaisiin ja kiinnitettiin sitten valjaisiin millä hevonen veti ne aisat ja siinä aisassa oli sitten semmoinen västäräkkipuu vielä kolmantena mikä - hollasi pikkuisen hevoseen päin niistä - peräpuista perälaudoista
niin jäikös tämä kaskimaa sitten sillä tavalla kun se oli käytetty
kyllä ne enimmäkseen jätettiin alkuperäisesti mutta sitten niihin ruvettiin lopulta kylvämään kylvöheinää sitten kun tultiin taas jo vähän viisaammaksi tämän maailman mukaan niin kylvöheinäksi ja sitten niitettiin heinät pari vuotta mitä niitettiin latoon ja sitten se sai elukat siitä ja sitten se olikin hyvä ruohomaa oikein mutta useimmiten silloin ennen kun minäkin pikkupoika olin niin ei ne jäi juuri sille paikalleen kun ruis otettiin pois ja paitsi sitten jos hernettä tellättiin mutta ei sitä tullut joka kaskeen tellättyä hernettäkään
mitäs ne oli sitten nimeltään ne alueet
niin ne alueilla oli aina eri nimi mutta että - kaski se oli vain kaskeksi kutsuttiin ja ei sillä mitään muuta nimeä ollut kyllähän alueilla oli aina joku nimi sanottiin Taka-aho ja Hevoshaanaho ja sen semmoisia että sillä oli semmoinen pikkuinen nimitys sitten sillä ahollakin useinkin että
käytettiinkös siinä karhia ollenkaan kun sitä muokattiin
ei ei kaskessa käytetty
eikä mitään äestäkään meillä oli viime kerralla puhetta hiukkasen heinätöistä mutta semmoinen asia jäi käsittelemättä niiden heinien säilöminen noin muistattekos te semmoista aikaa että ei ollut heinälatoja ollenkaan
kyllä minä sen muistan semmoisen ajan että ei heinälatoja ollut silloin tehtiin suovia vain semmoinen ehkä - pantiin puita alle vain ensin pantiin kaksi oikein lujaa seivästä pystyyn ja siihen pantiin puita pitkittäin alle sitten siihen ja sitten lyötiin tällä viisin näin seipäät niiden puiden päälle että niistä tuli tämmöinen näin ja siihen ruvettiin suojaa suovaa tekemään sitten ja se tehtiin korkea ja päälle kämpsäämällä tehtiin sitten viimeinen kerros juuri sinne ja sitten kun se oli suova valmis niin sitten otettiin harava ja ruvettiin haravoimaan ne kyljet että se tuli aina se heinä sillä viisin että siitä juoksi vesi alas ja harja oli semmoinen harjakas juuri niin kuin laiha hevosen selkä sitten että ei siihen vesi ottanut kiinni ja sitten toiset oli taas - kutsuttiin keoksi hakattiin tolppia pystyyn tuommoiseen ympyrään näin ja puut alle ja sitten - napakanki keskelle sinne semmoinen ja se oli keko sitten taas ihan ympyriäinen juuri ja sitten se harjoitettiin taas niin terävästi että se oli semmoinen juuri ihan tuommoinen noin sitten päältä ja samalla viisin haravoitiin aina se kekokin sitten yltympäri että se oli se heinänkärki aina alaskäsin ja eikä siinä useinkaan heinät kastunut paljon vaikka olisi luullut kastuvan kun se niin kammattiin ja sitten kun tehtiin se sillä viisin että ei päältä mennyt vain vesi sisään että kämseet oli aina yhtäläisiä se päällipuoli oli sitten kyllä tarkka teko mutta kun suovaa tehtiin niin sinne pantiin yksi riuku sinne väliin sitten jo semmoinen niin kuin johderiuku että ei se päässyt - purkaantunut mihinkään sivullepäin ja sitten pantiin useinkin toinen riuku vielä ennen ja ja sitten pantiin harjariuku ja sitten vasta sen harjariu'un päälle niin tehtiin haravalla semmoisia kämseitä lyhkäisiä kämseitä ja ne laskettiin sen viimeisen riu'un päälle näin poikittain ja sitten paineltiin alas noin kumpikin puoli ja sitten haravalla haravoitiin niin siitä tuli semmoinen pitävä sitten että se piti niin kuin latokin sitten veden että ei siihen paljoa tullut sitten mätiä korsia päälle mutta tarvitsihan se olla huolellinen teko paljon huolellisempi sitten kun latoon ajoi
minkäslaisia ne kämseet oikein olivat
se oli semmoinen kun oli heinää leveällään maassa niin se pantiin jalka näin - vastaan ja sitä vedettiin aina noin sitten karheasti joka kantilta että se kämse tuli sitten niin paljon kuin mies nosti ja harava pantiin takaisin sitten ja sitten se nostettiin tällä viisin näin - heinähäkkiin ja suovaan samaten tehtiin niin - suovaan - kyllä pantiin kämseinä tykkänään mutta latoon ei mitään enää muuta kuin tellättiin sisään mutta häkkiinkin tehtiin semmoisia kämseitä niin että sillä haravalla vedeltiin näin ja jalka oli vastassa sitten ja sitten niitä häkkiin nosteltiin sillä viisin siitä ei niitä kasoista saatu siihen aikaan juuri useinkaan nostaa kun ne oli maaniittyjä ja tehtiin lapoita vain puolituoreesta heinästä ja sitten ne hajoitettiin ja ja sitten kun niitä ruvettiin korjaamaan joko häkillä tai kantamalla niin ne tehtiin haravalla kämseeksi ja nosteltiin sitten häkkiin ja toisin paikoin kun kannettiin takalla tehtiin takkavitsat noin ne kämseet pantiin takkaan ja vietiin ladon ovesta sisään
olikos semmoisia hyvinkin kaukana olevia niittyjä
kyllähän niillä muutamilla oli mutta en minä tuntenut siinä kaukana olevia niittyjä juuri paljoa kyllähän niitä usein esimerkiksi niin kuin se Rautasuokin tai se oli ennen Löyttysuo mutta nyt se on Rautasuoksi muutettu niin siellä oli Tevennän kyläisten niittyjä vaikka on monta kilometriä sinne kun ne oli ruvenneet sitä suota niittämään kun se oli ruohoista suota ei sitä ollut millään laitettu muuta kuin heinää oli kasvoi vain nyt ei se suo kasvakaan heinää enää siellä on - oja-aurat myllänneet sen nyt jo se on varrotaan metsää vain kasvamaan en minä sen pidempiä heinämatkoja niin juuri - muualla nyt suinkaan tullut näkemäänkään kun siinä oli se tevennäisten niityt kun ne oli siinä Löyttysuolla eli nyt se on jo Rautasuo taas kun siellä on niin paljon sitä punamultaa niin ne on ruvenneet Rautasuoksi sitä kutsumaan
otettiinkos talteen noita järviruohoja myös
otettiin niin järvet niitettiin niin kauas kun päästiin ja niitti muutamat ruuhellakin niitä kyllä minäkin olin tuonne talo oli Jokelan tykönä kun oli suuri lahti semmoista matalaa niin niittämässä siellä taloon siellä nyt paljon takapuolella minun syntymäkotini vaikka täältä minä Haavistosta siellä taksvärkissä olin niin järveen me niitettiin suuret alueet oikein siellä järviruohoa mutta niitä oli nyt tuossa Leppäniemen maallakin paljon semmoisia kun niittivät ruuhellakin syvästä paikasta ja ottivat heinät ruuheen ja vietiin kuivalle maalle kyllä sitä korjattiin - järvien rannoista paljon ruohoa
minkäslaiset vaiheet tämmöisellä sitten oli tämmöisellä heinällä
kyllä kyllä se hyvänä hyvä - hyvänä - kuivatettua saatiin niin se kelpasi kyllä hyvin elukoille ja totta kai se paremmin kelpasi näette kun ne ruisoljetkin söivät vaikka ne oli riihessä kuivattuja ja kuivia ja kaikki omat Lopellakin syötettiin ja - tuotiin Tammelasta ja Rengosta ja pitkin niitä vielä varsiolkia semmoisia kun oli - rukiit sidottu kahloihin ruisoljet kahloihin ne se oli kyllä katkeraa syötävää luulisi olevan ei sitä nykyiset lehmät söisi mutta kyllä sillä vain eli meidän paikkakunnalla kumminkin jokaisen lehmät sai syödä minäkin silloin kun minä olin äidittä siinä alle kymmenen vuoden niin pidin yhden vuoden huushollia isäni taloudessa kun ei ollut uutta äitiä niin kyllä minä oljilla ruokin ja paljon elukoita ja lypsin sitten samalla ja sitten - ja sitten rupesin niin sortumaan sen työni kanssa että sitten kun uusi äiti tuli niin se kantoi minun saunaan oli liian raskasta sitten - kahdeksan yhdeksän vuotiaana lypsin kolmea lehmää ja ruokin ja sitten oli vielä lampaita ison joukon
no jos puhuttaisiin vähän noista vanhanaikaisista vaatteista niistä oli puhetta jo niistä rohdinmekosta kertoisittekos tarkkaan minkälaiset ne oli
niin se oli sillä lailla kun pellavat oli - revitty ja rokhittu se sylkky pois ne vietiin järveen ja annettiin ne pehmitä ja sitten kun ne otettiin järvestä ylös niin ne tuotiin semmoiselle ruohoiselle kedolle ja levitettiin sillä viisin että ei niitä ollut montaa päällisin ja sitten ne sidottiin siitä kahloon ja vietiin riiheen tai saunaan ja loukutettiin ja ja sitten oli lihtaajat mukana ne lihtojen kanssa semmoisten rautalihtojen kanssa sitten loukku oli puinen vain lihtasivat ne sitten pehmeäksi no sitten menivät taas niitä häkilöimään ja ottivat ne latviaiset ensin siitä sitten semmoisen huonomman rohtimen ja siitä tehtiin semmoista rohtimisen kudetta sitten siitä otettiin toiset rohtimet siitä sormauksesta ja se oli rohtimisen lointa sitten se toinen - toinen häkilöiminen kun otettiin samasta sormauksesta ja sitten oli kolmas kun - otettiin vartin kudetta sitten ja sitten viimeiseksi niin vartin loimi ja sitten se oli pellavan sydäntä se loppu ja siitä tuli sitten niitä kaikki hienompia paitoja siitä pellavan sydämestä mutta se rohtiminen housu se oli meillä sitten aina joka paikassa minulla niin kuin muillakin niin yleisenä vaatteena että vaimo vaimot kutoi silloin kotona sen kankaan sitten rohtimisen niin kuin kaikki muutkin ja siitä rohtimisesta tehtiin sitten housuja ja tehtiin semmoinen paitakin kun kutsuttiin riihimekot sitten siitä rohtimisesta ja se oli aina sitten kun mustaan työhön mentiin ne muutettiin ylle ne samat ne riihivaatteet sitten
minkäslaiset ne riihimekot oikein oli näöltään
se oli semmoinen että se kaikkien vaatteiden ulottui semmoinen kaapu mutta että ei siinä ollut ei se ollut napitettu edestä niin kuin nyt on noita vaatteita napitettu se oli semmoinen niin kuin paitakin muuten tekonsa takia - paitsi että se pistettiin läpi pään niin kuin paita ainakin mutta se oli hyvin suuri sitten että se ulottui tuonne polviin asti ja välistä vähän alapuolellekin polven se paita että se suojasi kaikki vaatteet ja se kutsuttiin riihimekoksi sitten
mitäs muita vaatteita oli mukana silloin kun riihellä oltiin
niin ei se - paita oli mutta sitten nekään ei sitä sitten kaikki hienompaa paitaa pantu kun se tuli nokeen usein oli se varttinen paita sitten semmoisena alkupuolesta sitä pidettiin ensin hienona juhlapaitana sitä varttista paitaa mutta sitten kun se tuli rupesi sen ikä vanhenemaan niin siitä tehtiin semmoinen paita sitten että sillä mentiin mustaan työhän ja mihin vain sitten sillä varttisella paidalla ei siihen sen parempia paitoja sitten mitään muuta riihityöhön ja se sama oli siinä sitten siinä telatyössä ne oli se samanlainen vaatetus sitten kun mentiin kaskien hoitoa pitämään niin mitä riihelläkin ne kaikki mustat päälle vain ja useinkin sitä ehtoolla muutettiin vähän puhtaampaa ylle ja pestiin taas vedellä kädet ja kasvot ja välistä koko ruumiskin vähän
no minkäslaiset housut oli teidän lapsuudessanne niillä miehillä
housut oli semmoiset kuin nytkin juuri yhtäläiset mutta että ne oli rohtimisesta vain tehty sitten valkoiset ja oli rohtiminen takkikin samanlainen niin kuin meillä nytkin on rohtimisia takkeja ja mutta että se oli vain rohtimisesta tehty sitten ja itsestään sitten taas kun siitä tehtiin housuja ja paitoja pellavasta ja vartista - en minä niitä joutunutkaan pitämään juuri ollenkaan sentään minä pidin aina sitä rohtimista vaatetta en minä ole koskaan noin vaatetta mitään vaatteilla koettanut komeilla ollenkaan sitten kyllähän siellä oli alla joku vanha paita kutsuttiin riihipaidaksi että se oli sitä hienompaa laatua useinkin ihoa vasten sentäänkin että oli riihipaidaksi sanottiin sitten se kun se oli jo kulunut ja pehminnyt ja kaikkia niin kun ei ne ennen ollut pehmeitä ei ollut varttinen paitakaan pehmeä ja koko karhea se oli se pellavainenkin paita uutena ei sekään ollut mitään hienompaa laatua mutta vahva se oli se kesti kauan pitää se pellavainen paita kun minä nyt jo naimisissa ollessani niin oli minulla yksi pellavainen paita vielä semmoinen sitten korjussa äitini -- äitipuolen ajoilta eikä äitini ajoilta ja sitten vaimoni sanoi pane tuo paita nyt yllesi minä pesen sen sitten kun minä menin ropseja tekemään tuommoisia pitkiä viisimetrisiä ropseja kevätsuvella pane tuo nyt yllesi minä pesen sen sitten kun se tulee nyt vähän - pehmeä mutta se pihkoittukin ja sitten se rupesi niin vahvistumaan se paita kun se tuli pihkaan oikein paljon ja hienontui että minä pidin sitä paitaa koko suven ja en tiedä kuinka kauan se olisi sitten kestänytkään mutta sitten se pesi sen tämä vaimoni lopulta ja sitten se hävisi kun se pesi sen se kului siinä pestessä mutta ei se siellä työssä kulunut kyllä se siellä kesti sitten kun se pihkoittui semmoiseksi ja pihka oli hienoa kuumilla ilmoilla siinä päällä kun joka rangassa oli pihkaa silloin kun kevätsuvella tehtiin noita paperipuita ja ne oli viisimetrisiä silloin kun ensin tehtiin sille Lohjakotkalle ne paperipuut niin oli raskaita kasata siihen täytyi käydä käsin kiinni oikein täydestä todesta ei se eikä ollut silloin vielä noita rautaisia saksiakaan meillä kai kenelläkään niin kuin niitä nykyään on metsämiehillä ollut ja minulla niin kuin muillakin että ei tarvitse käsin käydäkään kiinni ropsin teossa niin
minkäslaiset oli jalassa olikos ne kengät vai mitkä
kyllä nahkasaappaat oli useimmiten jalassa sentään kyllä minä pidin tuohikenkiäkin monet tuohikengät mutta on kyllä se - nahkasaapas oli tuolla metsätöissä sentään ainakin parhain se tuppasi se semmoinen matala kenkä niin jäämään sinne pois kun risuja oli kun risut otti kiinni se tuppasi jalasta luistamaan pois ja sukkaa ei silloin nyt juuri suvella tainnut joka paikassa pitääkään kukaankaan risaa vain kierrettiin sitten aina saappaisiin ja saappaat ne sai olla - kuinka rikkinäiset hyvänsä ei niitä siellä yhtään surkuteltu eikä niitä toiset siellä metsässä nauranutkaan edes sällimiehetkään jos vaikka saappaat oli rikkiset ja suutarit haettiin aina kotiin sitten saappaat tekemään ei niitä saanut silloin ostaa mistään tässäkin oli semmoisia ammattisuutareita nyt paljon mitä minä tässäkin on nyt meillä vielä täällä kunnalliskodissa tuo Viljava mikä on ollut semmoinen oikein ammattisuutari niin jo ja vaikka ei se meillä ollut kun minä olin siellä Haavistossa pidemmät ajat niin tässä
no turkkejakin pidettiin minkäslaiset ne turkit oli
ne oli niitä lampaannahkoja kun annettiin kasvaa semmoinen hieno villa että ei järki pitkä ja sitten kun lampaat - lahdattiin niin otettiin ne nahkat ja sitten ne - lähetettiin semmoiseen kuka pehmitti niitä että ei ne järki ropissut sitten ne nahkat ja siinä oli useinkin semmoinen harmaa päällinen nahka sitten sitten kun oli siitä pellavalangasta loimi ja sitten oli villaisesta kehrätty tuo kude ja se oli sitten miksikä sitä kutsuttiin en minä nyt muista sitä kangasta olkoon nyt mitä tahtoo mutta semmoinen se oli ja sitten kun ne - nahkat joutui olemaan tuommoiselle hyvälle laittajalle että ne oli hienoja ei ne ropissut ollenkaan mutta kun vietiin johonkin semmoiselle huonolle niin kuin meillä oli yksi suutari semmoinen se oli vienyt sitten ne lammasnahkansa johonkin huonolle laittajalle ja aina kun se otti nahkaisia yllensä yölläkin ne ropisi kovaa niin kuin nyt tuohilevi tai mikä hyvänsä niin kun suutari sanoi -
niin meille jäi vähän kesken se juttu äsken siitä suutarista
niin se jäi kun ei siihen muuta kai jäänyt kesken paitsi se kun suutari sanoi aamulla sitten että kyllä se on kun on tuommoiset nahkaiset että kysyy vain joka kerta kun hän yöllä ulos menee että mihin sinä menet kun oli kun lammasnahka ollut semmoisella laittajalla että ei se - ollutkaan sitä pehmittänyt niillä on jotakin ainetta sitten millä ne pehmittää en minä ole nähnyt lammasnahkoja pehmitettävän mutta eikä minulla ole nahkaisia ollutkaan minä olen ollut lämmin mies aina palttoo vain ja joku pusero mutta kyllä minä niitä meillä nähnyt olen isälläni oli ja isäpuolellani oli ja
minkäslaisia pidettiin työssä noin kädessä
kintaat useammin oli ja
minkäslaisia ne olivat siihen vanhaan aikaan
ne kehrättiin lanka kotona ja emännät ja vaimot ja palvelijat kutoi ne kintaiksi sitten semmoisia ne oli harmaasta - lampaita kasvatettiin melkein joka paikassa ja villasta tehtiin kintaita ja sukkia ja ei niitä ostettu silloin sukkia yhtään ja - hanskoja oli sitten mutta en minä tiedä niitä kai teetettiin suutarilla jostakin ohuemmista nahkoista ei silloin kun minä vähäpoika olin kun minäkin ensimmäisiä hanskoja tarvitsin ei silloin kai niitä ollut myytävissä ainakaan täällä nyt niin saatavissa mutta suutarit niitä teki sitten semmoisesta ohkaisemmasta nahkasta hanskoja samanlaisia niin kuin nykyäänkin hanskat on mutta se oli se lammasnahka sitten peitottavana eikä siinä ollut villaa enää jos lammasnahkastakin tehtiin hanskoja ja se olikin sitten kuulemma liian pehmeää että ei sitä kannattanut tehdä ei se kestänyt kauaa se lammasnahkainen - hanska mutta vasikannahka se oli sitten taas vahvaa kun se teetettiin karvarilla niin ja siitä tehtiin hanskoja niin se oli vahvaa se kesti kauan pitää ja oli kovasti hienoa hieno sitten - pidellä ja useimmiten tehtiin niitä hanskoja vanhoista saapasvarsista sitten kun se oli saapas jo niin pidetty että ei siitä ollut mitään toivoa enää uuteen saappaaseen panna varresta niin sitten suutari teki siitä hanskoja

no silloin ennen vanhaan miehet käytti partaa semmoista pitkänlaista
niin käyttivät muutamat oikein pitkiä niin että ne roikkui tänne alas asti ja siltähän minäkin kai näin vahvan parran sain kun siinä oli naapurissa semmoinen vanha mies kun oli jo -- ylitse yhdeksänkymmenen ja se istui aina sitten oli aitojen ristikko tuolla viisin noin ja sitten siihen oli pantu puu ja se istui siinä aina ja minulle ei puhunut silloin lapsena kukaan muut mitään kuin se Vuorensyrjän vaari ja minä istuin sen vieressä sitten kun se puhui minulle ja sitten minä pyysin siltä - se oli jo silloin kun minä Tevennällä asuin ehkä alle viiden vuoden niin vissiinkin minä pyysin siltä -- ilmaiseen sitten sitä valkoista kaunista partaa kun se oli tänne rintaan asti ulottui mutta se sanoi ei hän anna sitä nyt vielä mutta kyllä hän jälkeen kuolemaansa antaa sen minulle sen parran ja nyt minä olen joskus sitten nauranutkin kun minulle tuppaa tuo parta kasvamaan vähän liikaakin että kyllä minä nyt saisin jo samanlaisen parran kuin Vuorensyrjän vaarikin ja olisi valkoinenkin jo että ei muuta tarvitsisi kuin antaisi kasvaa vain - en minä ole antanut kasvaa sentään minä olen aina sitä pyydystänyt pois
no minkäslaista tukkaa silloin käytettiin oliko se pitkä
pitkää tukkaa oikein sitä käytettiin kun miehetkin tappeli niin ne tukasta vain otti useinkin kiinni sitten se oli pääasia aina noissa tappelupaikoissakin että tukasta siepattiin kiinni ja sitten se oli toisten oli kammattu ja toisten kampaamaton se tukka kyllä minun isäni puhui monta kertaa kun se oli Topennolla renkinä ja siihen aikaan oli aina ne kylätappelukin kun se sanoi että - he meni Ahoisiin kerran sitten tanssiin ja siellä oli sitten taas Ahoisten miehet ja Vehmaisten miehet kovassa -- kylätappelutuurissa niin sanoi että sieltä Vehmaisten kylästä tuli yksi semmoinen vanha sotamies Ruusi sanoi ja sitten Kaupilla Kaupilla Ahoisissa oli semmoinen vahva mies ja se tuli sitten ja meinasi tulla sinne kamariin missä hän sen Kaupin Einon kanssa oli ja mutta kun se sieppasi sen tukasta kiinni ja veti sen ja heitti perälle kammarin - permannon ylitse ja sitten ulos samalla viisin sieppasi tukasta kiinni ja koko riita loppui siihen ja monessa muussa semmoisessa tapauksessa missä miehet riiteli niin tukasta ne otti ensimmäiseksi kiinni tiedä jos ne silloin veistä ottikaan niin näkyviin siihen aikaan kun minäkin pikkupoika olin ja niin kuin silloinkin kun isäni renkinä palveli mitäs se puhuikin niin en minä tiedä ei silloin veistä otettu käsiin ollenkaan kyllä joka miehellä oli pitkä tukka ei sitä naurettukaan ollenkaan

muistattekos te semmoisia vaatteita joita pidettiin reissä reessä noin
juu rekipeittoja
niin minkäslaisia ne oli
no ne oli semmoisia ostettiin karvareista tuota -- karvoja ja pantiin villojen sekaan ja minunkin äiti äitini äitipuoleni niin kutoi kotona niitä sitten pantiin pellavainen loimi ja se karvalankainen kude ja sitten siihen - värjättiin siinä oli sitten punaisia raitoja ja muista mimmoisia ne oli ja se oli sitten rekipeite semmoinen suuri leveä loimentapainen - kyllä kai se sitten vihdoin viimein käytettiin hevosloimenakin en tiedä mutta se oli rekipeitto se oli paljon suurempi kuin tavallinen hevosloimi sitten että se ulottui tuonne reen taakin roikkumaan ison joukon ja se oli tietysti sitten sitä isompi herra jota - pidemmälle tuo ulottui taa se rekitäkki sille roikkumaan että
olikos semmoisia vaatteita jota pidettiin seinällä muistattekos te semmoisia
- en minä semmoisia kai juuri joutunut näkemään että ne olisi seinän - seinän koreutena pidetty
olikos tuommoisia tuplatäkkejä ollenkaan muistattekos te semmoista
niin kyllähän täkit oli tuplatäkkejä kaikki näettekös kun niihin pantiin päällinen eri kankaasta ja sitten oli vuori serttinkiä useinkin vuori ja väliin pantiin pumpulit sitten tehdessä jo ja roklattiin monesta kohden ne sitten - yhteen että ne pysyi se oli semmoinen sitten niin kuin nyt tuplatäkki tai - kuinka sitä sitten sanottaisiin se oli täkki sillä viisin tehty niin että se oli - kaksi kangasta ja välissä oli pumpulit sitten ja se oli monesta kohden sitten tikattu ja - hyppysräätälit neuloi vain hyppysin ne sitten ne saumat siihen että se pysyi se pumpuli mikä sinne väliin pantiin niin paikallaan ja nuo taas sitten kun nyt jo koneita ilmaantui niin ne laski koneella siihen niitä täkkejä sitten ja se tulikin pian tehtyä se oli - en minä muuta tuplatäkkiä sitten tiedä se oli se tuplatäkki siinä oli useinkin niin serttinkinen vuori ja päällä oli sitten semmoinen omakudottu -- puolivillainen kangas
jos puhuttaisiin tuosta pellavasta aika tarkkaan mitenkäs niitä pellavia revittiin
mm sitä oltiin noin komeroisissa vain jos pellava oli pystyä niin se oli helppoa repiä kahmittiin tällä viisin näin aina kouraan ja sitten kun tuli tuommoinen vahvan sormauksen kokoinen että se oli nyt ainakin kiristettynäkin vähän paksumpi tätä niin sitten se pantiin tämmöiseen ristikkoon näin kun sitä revittiin ja sitten oli semmoinen rohkatuoli ja siinä rohkassa oli näin piikit paljon rautaisia piikkejä se oli semmoinen puu ja peränä niin ja rautaisia piikkejä oli ja sitten useinkin oli kaksi miestä se oli - semmoisessa pitkässä penkissä keskellä ja sitten ne sormaukset pantiin näin aina ja vuoroa vedettiin toinen - mies veti sieltä puolelta toinen tältä puolelta otettiin ne sylkyt pois ja sitten ne vietiin järveen kun saatiin sylkyt pois ja annettiin olla niin kauan kuin ne pehmisi siellä sitten että rupesi se kuitu irtaantumaan sitten ne tuotiin kotiin ja pantiin semmoiselle paikkaa maahan missä oli semmoinen hyvin ruohoinen pohja eikä tullut kontolehtiä päälle eikä muuta ja annettiin ne olla siinä viikko ja välillä kaksikin viikkoa kedossa ja sitten ne otettiin siinä kahloihin ja siitä ne vietiin sitten vasta riihiin ja saunoihin kuivamaan se pellavan repiminen kävi sillä viisin niin että se oli rohkiminen sitten kohta perään tai melkein samassa niin repimisen kanssa